د باغ د ساتلو لپاره به لومړی باید په دې پوه شو چې کومې ونې کرو او ایا په دې اوبه او هوا کې دغه ونې ښه وده کولای شي، که نه. د دې تر څنګ به د هغو ونې د اوبه کولو وختونه او په بیلابیلو فصلونو کې دې هغوی ساتنه او پالنه زده کړو. هرزه ګیاوې به له باغ څخه راټولو، همدارنګه هغوی ته به په وخت سره یا کود ورکوو. د دې تر څنګ به دې ته هم پام کوو چې کوم افتونه او امراض زموږ په ونو باندې لګیدلي دي، د هغوی څنګه مخنیوی وکړو.